Ghe vaggo doe vòtte a-a settemaña e spendo ciù o meno çinquanta sciuscianta euro à s- à bòtta eh çerco de spende de meno ma no gh'arriëscio perché oua a röba a l'é tutta caa.